شوف اصحيبي مام انا حتا انا نهار كملت الجامعة طولت بش صبت الخدمة لانو هاد الزمان ليورانا فيه الاقتصاد راهو صعيب شوية نتا متكسرش راسك نتا شوف اي حاجة ديرها تشد بيها يدك مابيد تصيب الخدمة الي راك حابها ولب راك متمنيها انشالله ياخويا ربي يوفقك وراني هنا نعاونك ادا كشما اي حاجة تحوس عليها قولي ليا انا نعاونك